شوف لوكان عندك كاش ما عين مبوشة و لا هاك واش لازم دير ،شوف كاين كاين واحد المواد هاك ينباعو في الحوانت قال قرزيل و جفال يا خويا تجيبهم تفرغهم وتخليهم مريرة الى كانوا الجعب تاوعك قدم هذا ماديرش هاك لا لا روح جيب <hesitation> جيب تيو و تلقا واحد تاع لحديد سيلان هاك طمو ومن بعد ترجع تجبدو تجبد كلش.